أفضل الحصول على الهدايا في عيد ميلادي. لأن الهدايا تكون مليانة اهتمام وتفكير من الشخص اللي يهديك. يعني يكون فيها معنى خاص، وتفرح لما تشوف الشخص اختار شيء يعجبك. أما النقود، يمكن ما تعكس نفس الشعور والاهتمام اللي في الهدية.